Pelekiuma. Hoihoi nō ka moʻomeheu o kēia wahi ʻo Pelekiuma. ʻO ka mea hoihoi mua, ʻo ia hoʻi ke kokoke i nā ʻāina ʻEulopa nui ʻē aʻe, a ua kokoke iā Palani, Hōlani a me Kelemānia. ʻO kekahi mea hoihoi aku, ʻo ia hoʻi ke kokoleka a me ka pia. Nui nā pāʻoihana pia.